Na farko dai mina dima koyarwa, koyarwa kuma na addini sabida mina ta dima a dama addini nuwin dima we a dama wihammu, a dama cigaba ma addini nuwin kuma tansu. Wankaka dede hamba di kamata kika sin di dimau di dima kishi aghama addini musi, sannan ata tsira min mimata kasuwanci bat la di, atladi kuwa gaskiya mina dima dede gwargwa nuwim badi kamatau min dima cigaba nuwin, cigaba nuwin di min biya bukata nuwin, bukata nuwin ka tlusi ka min kiya hamba min dima usiri nuwin ati to sabida a gharma wanka minata gode. Ghinsi bayanci lalle min galu gwamnati di zaza de harka mama ba koyarwa bami data di mau domin sakamako wi mata talafa yamau ndi mi jata dima iya hamba ni data dimau ama nia ta dima dama ghinsi dima dama wi hawmu to ama ta taimakefu to ewa dole sin ga naya hamba fa data dimau kuma ghinsi ma tiga ta mayau sabida miyata dima a dama cigaba nama, min min kuma nikin siba cankin lalle miyata gode na.

Faga iya dɨma ciniki ɗe waya fa tura daniuwanafu badu a sɨmmau, ama kaga fata sɨmmokwa yare mafuta sɨnmokwa asɨma ɗɨma wankwa kaga njɨma ɗɨmazau sabida haka mɨm mɨna ta farin ciki, nikin hɨn sɨbane buwana kuwa miyata-ɗɨmana miyata rawa na ghɨnsɨ yande hɨne buwa nan a marama lapiya to miyata ɗɨma farɨn cɨkɨ e bahɨ tana ghɨnsɨ taze dipiye na lapiye watɨ na mara kowa da kowa yande hɨne zuwa ma, na mara niya kan <hesitation> iyale mina sɨba hɨne zuwau ghɨnsɨ ta ze na piya lapiye wati na kuwa ɗɨma <hesitation> nikɨn sabida haka mɨn mɨnata farin ciki domin ai iyaye nima ka, mi mima ɗɨnga hamba dɨ iya ɗɨnga a iyaye nimau inaa sede miya kwatanta tlɨn, to kwatatatlɨn ka ji hamba dɨ kamatau, dubadu a <hesitation> sɨnma yare nusɨ conakɨnu to wallahɨ a dzɨgata bamdza domɨn yare ka tɨga ampanɨ nan bahɨ vɨnahɨ sabida haka fata ɗɨnmau kuwa fajibi parau a tiyafu fada naya naya niwi kutɨ kama wallahɨ amama ha- haza ma ɗɨmau domɨn fa imau to kaga tɨnda badu aimaukan dole ji dɨ piya ta cɨɓɨ dɨ dʒɨgusɨ <hesitation> hanba nikin sabida haka mi mi godesu yauwa.